ரோலர்பிளேடுகள், சைக்கிள்கள், பனி சறுக்குகள், கால்பந்து பந்துகள் மற்றும் செயலில் விளையாடும் வீடியோ கேம்கள் உடல் செயல்பாடுகளை ஊக்குவிக்கும் சிறந்த பரிசுகளை வழங்குகின்றன. செயல்பாடு-கண்காணிப்பு பயன்பாடுகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களும் குழந்தைகளுக்கான வேடிக்கையான தேர்வுகள். டிவி மற்றும் கணினி நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்.